كنت هختا عمر التلاتين لأنه بيمثل التوازن ما بين طاقة الشباب وقوتهم وما بين الخبرة اللي اكتسبتها في خلال السنين وبيمثل برضو الإستقرار لأن في عمر التلاتين غالبا الشخص بيستقر الشخص بيستقر مهنيا وبتكون علاقاته الإجتماعية مستقرة اكتر واكتر قوة